मुर् मोनद् बुद्धिमन् जन्तु हैसे बन्दर्, करन् हि इमन् रुलो लेके कसत् उथि जब परे, अगु नमिब परे। इमन् मने मने फस्त् हि, दोर कक्, किब धक्। परन् महि हिकरि न बिद्धिमन् बुलि बन्दरे कक् कौ। करन् मनु अजने जिते बोस्तु त लै जरेके हतत्, हि केतिय थक् तोपिअ लै जै, हि कोबन् मरे। कोदिके बन्दरतु इमन् बुद्ध्यक्, अरु जṅघलतो थके। अरु एग्जत् बन्दरते जṅघलो परे खोरत्लो हैले खोरस ऐसे बुद्धत्। खोरस बन्दरते खोरर् जेनेके खदस थके, त्ēनेके हिकै। अरु थुनिअके मधत् बहिब, मन्होर् सुलि ब्रद्। अकुनि सब, कोदि ए जेनेके नोर्मलि मन्होर् लोको थके, त्ēनेके हि थकि बगने सस्त करे। अरु खदौ हेइ मन्होर् जेनेके खब होजे ह्ēनेके दिले थुनिअके खै। अरु जṅघलो बुरे जिपै तके खब विसरे। करुन् जṅघलतो कुनु हेइ नथके, ए करने हिहदे जिपै तके खै। अरु खोरस बुरे थुनिअके खोर मनु निस्नके दिले थुनिअ कर मनु निस्नके खै। अरु खोरस बुरे सर्कसत् लोहे गोहे सर्कस करिबोकने सस्त करे। जेनेके कै हि त्ēनेके सस्त करे। जेनेके दुखजै त्ēनेके करे, कोति ए हेइ करने खोरस बन्दर् बुरे बोहुत् बुद्धिमन् होइ जै। ए कने मने भबोजे मोर्मोनत् बुद्धिमन् जन्त्र वितोरत् बन्दर् तोहे मने भबो।